<hesitation> Úuyoo ţí kanëm kay sak pëlí, pëlí ducat manjá kayá inëm ibáakër, manjá sak pëlí bika cáţ bá ngëyáas ngëbáakër ngídookayá. Ndúyába manjá kaţíj umil kayanandugu ţi pëli.